Obu akuba naaba ayine emirimo nyingi eyokukora, asobola kumugambaga abanze akole ayine kukora obu ekuba eri mirimo yomuka, abanzege azindukege nyenkya kara akore emirimo ye obu aragimaliiliza, nikwe afune obwiire obwokugenda mubitabo, afune obwiire, asome ebitabo bye ahike kurungi hakuba ayine ensobi azigarukemu